كنفضل نتقدم بزمان مئتين عام باش نعيش فعصر حديث و تكنولوجيا غتكون متقدمة بزاف كنتخيل العمارات بشكل ٱخور و السيارات كطير فسما يعني غيكونو تقنيات معمرنا تخيلناها و غداي اكون العالم خالي من الحروب بصح غنعنيو بعض المشاكل الطبيعية بحال الاحتباس الحراري و لكن اكيد غيكون عندهم حل